कोरल रीफ छोटे-छोटे, मछली, केकड़ा, झींगा और गोगा जैसे लाखों समुद्री प्राणी खातिर सुरक्षित घर प्रदान करत है। इस पर समुद्री अल्गी और छोटे जीव उग के मछली को खाना देत है। ए पूरा समुद्री खाद्य श्रृंखला को बनावे में मदद कराता है। कोरल रीफ समुद्री जानवरों को दुश्मन से बचावे में छिपन को जगह देत है। कई मछलियों को अंडा देवे खातिर कोरल रीफ इस्तेमाल करत है। उनके नन्हे बच्चा के पले खातिर सुरक्षित जगह होत हैं। और कोरल रीफ समुद्र की लहरों को कमजोर करके गिरावन को तूफान और कटान से बचावत है।